طبعا اكيد مرة مهم انه ندرس الرياظيات، <hesitation> لانها مادة مفيدة وبالعكس تخلي <hesitation> المخ يشتغل ويفكر ، وتخليه- يعني تخلي الشخص مبدع بشكل الاكبر، ويحاول انه يفكر بطريقة مبتكرة <hesitation> وغير تقليدية، فكل هذي فوائد من مادة الرياظيات.